Alura ënveci për ten-i la sìula e l'ai al e pa ëmpurtant ch'a sìu a lë scür, ma l'impurtant ch'a sìu al cuatà, ën ün ambient bin ariegià ch'a sëccu, no, ad ezempi ën le grange. Üna volta i pendìu ën le grange, i pendìu zura le fënere përché li al era bin sech e a süau bin e a andazìa bin